إهني يعتمد على المزاج بس لو سألتني أحب أغاني العصر اللي فيها إيجاعات تعيشني جو اليوم، الموسيجى الكلاسيكية حلوة بس الصراحة أحسها شوية ثجيلة على الجلب، خصوصًا إذا كنت في مزاج مرح، أغاني العصر فيها طاجة تخليك تتحر تتحرك وتعيش اللحظة خاصةً لما تسمع شي عماني مثل أغاني التراث.